Agar butun yer suv ustida qolsa, insoniyat suv ustida suzuvchi shaharlar yoki kemalardayashash yo'llarini izlashga majbur bo'lishadi. Shuningdek suv ostida yashash uchun <hesitation> maxsus inshoatlar qurish yoki baland tog'li hududlarda <hesitation> ya'ni tog'li hududlarga ko'chish mumkin bo'lardi.